ताजी जड़ी बूटी बहुत पसंद है। क्योंकि इनको स्वाद और खुशबू अधिक ताजगी और पकड़ती होती हैं। ताजी जड़ी बूटी जैसी धनिया पुदीना तुलसी बिचल भोजन में ताजगी और विशेष स्वाद भी भर देते हैं। इनसे खाना ज्यादा स्वाद और सेहतमंद बनाता है और इनको रंगत भी भोजन को आकर्षण साथ में बनाते हैं। हालांकि सूखी जड़ी बूटी भी काम आते हैं। और लंबे समय तक राखी जाता है। लेकिन इनमें ताजी का भाव होता है। और इनका स्वाद भी हल्का होता है। जड़ी बूटी अधिकार खाना पकाने के अंत में डाले जाते हैं। जबकि ताजी जड़ी बूटी पकाते समय खाने में इस्तेमाल की जाती है। इसलिए मुझे ताजी जड़ी बूटियाँ ज्यादा पसंद हैं। क्योंकि वह खाना में ज्यादा स्वाद ताजगी देती हैं।